أكيد يعني ثقافة الولايات المتحدة متنوعة جدا، يعني بسبب الإختلافات العرقية <hesitation> فيها تأثيرات من كل أنحاء العالم، وهذا يظهر بعد في الموسيقى حجتهم مثل الجاز والروك والهيب هوب، الأكل كمان يعني متنوع عندهم من برجر، بيتزا إلى أطباق تقليدية من مختلف الثقافات، وعندهم بعد إهتمام كبير بالرياضة خاصة كر- كرة القدم الأمريكية وكرة السلة.